Noy gaɗirta ira nyamdu meɗen kol kol li'e gauri, e maywari, e gero fu noy ngaɗirta ɗun latoko nyame. Kokkolirini e ittikono a wawi haɓɓawo ɓoltama fiyama emi sama. Sai nama shondi ndin kayri kurɓa ta. Gauri mun waɗirta e gero, maywa fu noy waɗirte. Gero e maywa fu noy waɗirte. Sokkama fama wurra seɗe maɗa fa laɓa, nanmine e wawi waɗire go chobbal e chutan fu.